Emani akaa ekuminchie nivyahaa yaani ni kitu ambacho nakitamani nifanye niko yakua mimi nimchi nalieleki, chana biashara ambayo vandu vanjii jukuu, nashile vesaa natansha ngala nashiba nijekulikuu, nifolieji dokiyo na kindo kingia eneaka kokuye eliakama ni miatani nalemba kwa njieka, niletano kafilwa kwani we nafsuma naengelea kokeni niche kafini na mudakomu lielfumbili ni mpakwa, halafu na wana bakwa ngeze yunifomu naele nyumba mbale nakukwayavaa wahile ndima tavo mbailaki, ye atamani nimkundakcho.